عشان تطبخ وجبه مجمده في المايكرويف اول شي بي تطلعا وتحاول تختها في مويه عشان تفك شويه التجميد يفك شويه بعداك تدخلا في الساخن ده او المايكرويف بي درجة حرارة معينة و بعداك بطلعا